Tëtäguasu Dinamarca tata oyemboete jokuae guinoi reta yerovia opaete iru teta va reta gui jaeramiñovi kuae tetape jae reta ipatrimonio iyeipegua reta jae yepe jokua iyarakua yeye jaeramiñovi opaño mbae oikatu ,oyapo reta kuae tetape oa mopeti escritor jae jee yhan cristian anderson jae kuae mopeti mbia tata oyapo kuatia opaete mbae tëtä revae arakae kiraiko ou oikova reta jaeramiñovi oyapo reta iru arete ñamae yave pascua, navidad jare <hesitation> omboete retavi san juan kuae arete reta oyapo yave oesaukavi <hesitation> mboronboete jaeramiñovi oesauka jemimonde jare itenbiu reta ipora jae reta itenbiu, navidad pe jokope jae reta arope oñono reta almendra joko reve etei oñono reta yau jaema jukurai jae reta, onborecibe iru ara jaeramiñovi omboendi reta vela mopeti kuaraia iguiipe jaema jokope okata reta ,navidad pegua kata opaete kua kua reta jae reta supeguara tanta <hesitation> mboronboete esa jae reta jeko jokoropi omomue iru vae imisia retape, aniara iñakani sugui reta.